Si al e capitame 'na volta cuand a i era da spuzé ancura, tanti ani fa e niente a i era ën macchina e l'ai avü la sfurtün-a dë tampuné ën caretin, ën caretin dë verdüra e praticament sun, al e capitame che sun ëndörmime, l'ai sarà i öi e sun ënfilame suta, fortünatament sun nen fame niente però